Ia! <hesitation> Aomby vavy e, bengy vavy e, zare mahfanttr tomopony edy e. Fa kô fafataranko anajien zare tsy tena ma- m- maneho firaketam-po zegny fô <hesitation> kara hoe aminjare aka fôgna zegny instinct amy maha regny igny, de na tompony na tsy tompony zare saro- kara somary sarosarotiny zay fôan. Any karahanjengy.